घौर मा पास्ता बणौणा ले मैदा, अंडा, नमक मिलेकी आटा गुदण। फिर वेथे बिनण च पास्ता आकार मा पिजा बणोणा ले पिजा डो तैयार कन पोडिली फिर वेक ऐंच टमाटर सॉस चीज और अपडी पंसदीदा टॉपिनस च वे ते डाली की ओवन मा बेक कैरी दीण।